Uţëb acíri mëlik, ocaay umpëmp ocíiná dí mëlik, ocaay umpëmp ocíiná dí mëlik. Përëmeru uţëb ucaay umpëmp peewun káciináan dí mëlik. Jáaţ këëncar kawín ucaay umpëmp dí pankay. Dí mëlik dúunjoon uncíiná, ucáay umpëmp dí bëëwínjí. Mëënjáaţ, dí ngësipa, dí ngënjankalo, nángëëboopal, ngëënkoo já ngëcínţi mëlik bëliyëng tu <hesitation> ţí bëëwínjí.